لو كان بامكاني اكون سمكة بكون <hesitation> سمكة قرش-سمكة قرش كبيرة لانها تمثل القوة وانه تكون الحماية لنفسه، ا وانه ما احد يؤذيها تحت الماء، وانها- وانها يعني انها بشكل عام تاخذ فكرة انه حياة اطول كسمك قرش بدون اذية.